Lää sisse ja inämb vällä ei saaq. Tulõ vällä, et seo um nõiut maja. Ja maq olõ nigu kinniq müürüt sinnäq. Mul um sääne tunnõq nigu nail näiokõisil, neitsüil, kiä müüriti umal aol, keskaol, lossi vai kerigu müürü sisse.